دراسة الأدب مهمة لأنها توسع آفاجنا وتعطينا فهم اهمج للمجتمع والتاريخ والمشاعر الإنسانية، الأدب <hesitation> يعزز الإبداع والتفكير النجدى، وكمان يعطينا <hesitation> أدوات للتعبير عن أفكارنا وعن مشاعرنا أو عن أى شيء يجول في بالنا، فأنا أحس أن الأدب <hesitation> دراسته مهمه.